<hesitation> Ohatsy <noise> ohatsy hoe <hesitation> film dessin animé an'ny la belle et la bete igny ohatsy la ny kopy zao tsy raha mihetsiky moa io fe lafa atao film i da lasa mihetsiketsiky avao koa.